Maɓɓe waawti njifti jaɓɓude e ɗooɓe kadi, laawol e ñiiɓe, nguurndam, e teddungal fowru. Maɓɓe ɓe waawi jaɓɓude e kawtal e njangol kadi, ko waawde nde ɓe njifti jaɓɓude fowru. Njaari nde njifti, maɓɓe waawde kadi njangol ko njifti kadi e ɗamɗe tuma njangol ngal. Maɓɓe ɓe njifti kadi e nder mburndi, jooɗii e haɗiiɗe wuyyi ɓe, sabu ɓe waawde njangol ngal ngam jaggi e hoore rewɓe.